Kua moarɨru raɨ, öimeta ñanoi ñame vaera oyoupe aramoete ñañepoano vaera, yajaregua ñavae opeopoano vareta pɨri, kua ikaviyeye ñanoï vaera nañereta pe